أكيد بلا كوارث، تخلي العالم أكثر أمان وأفضل، لإن الكوارث الطبيعية -الكوارث الطبيعية تدمر العالم <hesitation> زي النيازك، زي الزلازل، كيف <hesitation> الإنهيارات اللي تصير؟ الأشياء كلها عام تدمر العالم، كيف الراكين؟ هادي الأشياء ياما دمرت ناس؟ وياما جتلت ناس ،فالأفضل شي نعيشه بلا كوارث خير.